Tah mjir yaru ashina ndi pila ki pilla suti ya kikari ekwa diffu kilara saka mi swa wutitsi a kwa kuta dir yaru, swa ɗina ma ana ani nali mamaki mawa apa sulaka gwa thlima siyasa, suda siyasa ngini na tang kura ri mdina kiti kasinta akwa kutaɗi digri, ta ƙwarma miya ngi mari, ta kwarma yangi mai hyel ni hala ri anta wuta, anta sinta ka gir thar mjina hiliya ngirmi, nati daɗi ka dunawa amma a giri mwabul kura wuti tsi alagir amari ninga bulam kurni, ka mto ulam kurma ai aɗi thar ngirwa <hesitation> kamnya duk suti ngi hara, mi ngi hara mdaku, mdaku anti ga wutari, mi ngi ɗimi, to ɗimi anti ga wutari, kulin kurari dawa kutadir biu tahippi mi ngi tharhi biu mɗaɗi napa dan bwaiwa dan albarka, mzir ƙicikita ka kuta dukku apa mzir ti mayanni ko yonni ka kalman shahada anti nda tufula baka apa muktari betra wa, yasin ni bi Yo sin kalari wa ai tsana betara ni ya sidi kalani wa, ko ta momze ko ta nigil, hyela ɗi taba paktira ka tswa amma kuma yaɗi simsu ni apir ƙida tsawa a kwa tsiwa amma suna yar nga tita kwa hara akwa kutadir biu ni sabida allah mi girra thlivir hyel thaku, gira pipi ekwa tsai hyelthaku, duk suti gira harari nati bawan allah ngini a sintari kam nya ka gir thlar mjina bi higiri amma tsabar gir kula mutunci, ka imani akwa difa giri aɗiwa, mi gir thatu ndi ndagir amdina kikari anti jira jakti thatu ka jir nalari, sabida allah akwa dabwa buru ka hyel tha ku vir nda ni nahar pwada anti bawan allah ngiri si akwa dini, ta ɓeti ndik su akwa primary ndi pun kir gowa ata kir, ta mwa ka ɓeti ndika akwa biu summit, mjibwa dukku ƙi thlivan tatsi, mji bwadu ku mada ɗa thlivamtatsi, mji bwadu ku madaɗa thlivamtatsi, mji bwa duku ki wuta, mji bwaduku aɗi wuti wa, mdina kikiri anti nda jakti kikani gwa kan jakti nalari thuma swa gwa wai kati kerjakti nalari, ka ana mida si ɗiki suni kon hara akwa dabwa mdi ka hyel thaku mara, tsopan ti thakar akwa dabwa ka hyel anti ta sintale gir ka yin dhika Ala mji nati da ɗi kikawa, ka mi njirkur ana ɗi kiti hir sun bu ka gi mwa wuti mai anguwa ngida gir mai anguwa, mai anguwa komi hilhil kurari, ko mai anguwar tsa tirtheng ta mshing wuti mjir zara ni tsa sinafa, na kikari ka na kula kikari ta mshing bakti nɗa tchip kata sinti nɗa ala giri ngir nati nɗi nala gir akwa dabwa gir ka hyel ka gir ɗiki ni, ni naira kum kuma kiti gir tsu naira kum kuma ka gir dikta la mji talaka giri yore, min murtala murtala ni kati gir murtala murtala kiti gir talaka giri yarai amma gira hirwa. Mjir yaru bura thlivir hyel thaku bu bura mti diya, bura si mwa a kima diya, mi bur si mwari bura beti gera mimmiri, bura gera a bwa kima niƙa a bwa hilri <hesitation> jahum apa laku ti suyini mzir yina na sinta akwa kutaɗir biu ni, amma mdina ɗi kikawa gira tharrini wa <hesitation> haba jama'a thivir gir hyel bu, hivir gir hyel bu, thivir gir helbu mjir yaru <hesitation> sur duniyan diya a kura amma mdikur ni akwa kuta din diya a kurwa, mi suti njir hara mdaku an suti maɗa giri a tha thata diya tida thipari, mi suti gir hara ɗini a suti mdagir a thlipari, kamnya mi dazi da pila ka wala wacci ma mi dik ma ɗadiya elikawa, da kiti su kada nda mdina kikari, ta wala dama da hara tsopari. Toh simi nginati hyel pila nibwanga lukwa anti ga wutari, ta iyimi ma nati yakwa mnyan ma ka kirna akwa mafa nati mi tabal mjini riya na tiramtani ti didik susuma ti mwari, ndi tsapti yaru yor mwanki yar kumnya makir, yobwa diya yoka asham vira ma diya suti ya taa ma aɗiwa, ya bwana yaka asham a hora anti ndi kirari kisi mi hyel tharra yata wutari, anti yar putsi akwa kyi, dakwa ndikari, da kwa ndikari ko wani mwala nda nda buhur shinkafa pal, nda nala buhur pinsu pal kada sibila ƙikari sakati kal kal ti mwori anti pila to ngidara ik si kan nali anti a hari anti mdigini pilli ngwa apir sai mi ta mwa hora tzam kadaku ambila kata kiti sur thirni kata nali; kuma virari suti ya tari afiyana ma ko munya pal aɗiwa a hani har anti sikti kuzi ka mangriba.